Engka siareq-areq asenna poko e yanaritu poko pao poko kaluku poko lambace poko getta poko awo poko cengke poko otti nennia poko kiloroq